Leer ma uɓaandi bamba, uñóbi ndaani, leeri undaŋ we nnúm walla ggilo njminhabi, golla nnúmi ggilo njiminsibi, golla nnúm ggilo gjimin ngi gjiif, golla nnúm ggilo faaj, golla nnúm ggilo faajingooda, golla nnúmi ggilo gtahla, golla nnúmi ggilo gsibi, golla nnúmi ggilo ffoda.